Ñ'antony ñy ilà ñy masiny <shushes> fandisana tsako: <shushes> -Hañamora ñ'asan-teña aminy ñy fandisana tsako zay. mba tsy hahavozaky an-teña koa handisa. manahaky anizaie mba tsy lany fotoa teña mandisa tsako isanandro<...>.